My mother, <hesitation> she kpelle, and her ownlor pa, dah kpelle, and her ownlor- my ma ownlor ma, dah lorma; and my pa, he- he lorma, hi- his father dah lorma, his ma seh, she lorma too.